Oimeko tembiureta yauva jetape oyoavɨ, oime amogue tembiu reta oyeapo moa ndiveva, yae supe trangenico, erei oime tenbiu reta oyeapo yande yambo cosecha ñanereta peiva, jae jokua tembiu ikavigue,